Misy maromaro ny tanjona tamin'ny fanaovana ani'ilay marokoroko eo amin'ny sisin'ny vola madinika tamin'izany, anisan'izany an ny fiarovana azy amin'ny fanaovana hosoka. Eo ihany koa ny fanamorana ny fandraisan'ny olona azy. Dia ankoatra an'izay misy ny famantarana ny lanjany, izany hoe arakaraka iny marokoroko iny ny lanjan'ilay vola.